حيواني المفضل هو الكلب. نحبهم خاطرهم أوفياء ويفهموا صاحبتهم. الكلاب يخلوني نحس بالأمان، ونحب نلعب معهم في الحديقة. زيدا، عندهم طاقة إيجابية ويعطيوك حب بلا حدود.